की ले की जू प्रोजेक्ट कंपनी त मिल्यूँ ची ऊ भोट बड़ू प्रोजेक्ट ची और कंपनी न में पा भरोसा करी के यू प्रोजेक्ट मेरा हाथु म दिनी ची त यू में ज़िमेदारी ची की में वेता अच्छा से करूँ और जू प्रोजेक्ट ची वेगी डेडलाइन भी नज़दीक ओणी त मेता जल्दी जल्दी और अच्छा से अपरू काम कन पढ़लू।